Kanada a tun benu anglɛ we woro bin fransɛ we woro bin han provɛnsira boni ma tete ba'a ni nɛ yan ba bawe invante be cururu um bawe invante be cururu ba zama bɛ boni ju ba amerikɛn na nan mɛ ho tun onni bwa ho tun bwa ma tete